Juë yë uk a'ax nyëmëd mëdyakyë tut's yëmbë, tut's yëmbë a'ax y manytë a'ax yamanatyë manytë a'ax jyëy jadun nak yë myëdyak.